Enyi omva entat enna ekyɔ enci tɔnva tɔndat kyɔra okop, kop no onyi kop no ova kop no otat kop no onna kop no okyɔ kop no oci kop no tɔnva kop no tɔndat kop no kyɔra ekop eva, kop eva no onyi kop eva no ova kop eva no otat kop eva no onna kop eva no okyɔ kop eva no oci kop eva no tɔnva kop eva tɔndat kop eva no okyɔra ekop etat, eko etat no onyi eko etat no ova eko etat no onna eko etat no okyɔ eko etat no oci eko etat no otɔnva eko etat no otɔndat eko etat no okyɔra eko enna, eko enna no onyi eko enna no ova eko enna no otat eko enna no onna eko enna no okyɔ eko enna no oci eko enna no otɔnva eko enna no otɔndat eko enna no okyɔra eko ekyɔ, eko ekyɔ no onyi eko ekyɔ no ova eko ekyɔ no otat eko ekyɔ no onna eko ekyɔ no okyɔ eko ekyɔ no oci eko ekyɔ no otɔnva eko ekyɔ no otɔndat eko ekyɔ no okyɔra eko oci. Eko oci no onyi eko oci no ova eko oci no otat eko oci no onna eko oci no okyɔ eko oci no oci eko oci no otɔnva eko oci no otɔndat eko oci no okyɔra ekop otɔnva, eko otɔnva no onyi eko otɔnva no ova eko otɔnva no otat eko otɔnva no onna eko otɔnva no okyɔ eko otɔnva no oci eko otɔnva no otɔnva eko otɔnva no otɔndat eko otɔnva no okyɔra ekop otɔndat, eko otɔndat no onyi eko otɔndat no ova eko otɔndat no otat eko otɔndat no onna eko otɔndat no okyɔ eko otɔndat no oci eko otɔndat no otɔnva eko otɔndat no otɔndat eko otɔndat no okyɔra eko okyɔra, eko kyɔra no onyi eko kyɔra no ova eko kyɔra no otat eko kyɔra no onna eko kyɔra no okyɔ eko kyɔra no oci eko kyɔra no otɔnva eko kyɔra no otɔndat eko kyɔra no okyɔra, odɛri, odɛri no onyi odɛri no ova odɛri no otat odɛri no onna odɛri no okyɔ odɛri no oci odɛri no otɔnva odɛri no otɔndat odɛri no okyɔra <hesitation>